ஆன்லைனில் ஹோட்டல் அறையை முன்பதிவு செய்ய, நீங்கள் வழக்கமாகச் செய்ய வேண்டியது. ஹோட்டல் முன்பதிவு இணையதளத்திற்குச் செல்லவும் நேரடியாக ஹோட்டலின் தளம் அல்லது எக்ஸ்பீடியா போன்ற ஆன்லைன் பயண முகவர், உங்கள் பயணத் தேதிகள் மற்றும் இருப்பிடத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து, ஹோட்டல் மற்றும் அறை வகையைத் தேர்வுசெய்து. மதிப்பாய்வு செய்யவும் விவரங்கள், உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல் மற்றும் கட்டண விவரங்களை வழங்கவும், இறுதியாக உங்கள் முன்பதிவை உறுதிப்படுத்தவும். வழக்கமாக உங்கள் முன்பதிவு விவரங்களுடன் உறுதிப்படுத்தல் மின்னஞ்சலைப் பெறுவீர்கள்.